<hesitation> y ru gueno y ru dabau pik te lamljindat asi nomas porque nip mje asi samjindat asi entonces ru ki ljiua nduk ljua ru ki baljua ndujuy taui nda laep biu ki sakuy y ya lamjing asi como como si fura nda ki miñiek y pues <hesitation> bi nda nip ljamp asi lo que es como nda samjeng nda pus la at pues asi pin ne' nda ma lamjindat a veces njuande nda bu uk ya sanjaudat ya nda nkuang bu kuajau kuatsat nda pus algo que que nda nu njuenp nda ya xijiau nda nkuang u ya bu kuajau stanejep u kun ejiaung asta asi ya te ya jiaung ya statsjant ya ma le asi mu u lamjindat kumu te chjijiñg nda lugar de gandeus nda stasant ki jiaung bu laui dimiut staui ki mjie u, u te chjijiñg y mas que pues es que nda nip lame nep kuent mjeng u ya nda stabu nda kuajau nejep u ya nda staui ki ntji no se ver ver nep nda nep pa ke nda ya siendo nda ya gantep si ys nda lamjing. Ru ki liyet kiuandat ndu njuande ndu nkjuande lamjindat kumu saljeunt o como ki <hesitation> ru ki lejep ki trung que es el trompo y ru lamjindat u ki lamjindat canicas bu kuajau u njejep no pues meje nep te para asi para nda njendat porque mas ke nda nip ljamp asi como nda ki kamiun <hesitation> pues ni meje pues, mas, mas ya dabau nip mje pues mas ya dabau nip mje kuent mu u tamenkuent nda meu pus nip lame tamen nda nep statamp y luego kiua ripi pues nip lai y luego nda nip alegeng kajuay es lo que ru necesita nda gulejeng kajuay es lo ke lai kueje pues bale nep lai liky a veces nda nip lame tamen nda nep stataung pues chiñi me chiñi ya nduk mje tamen kueje ya staljamp liy nda carrito u nda ki kimiun asi o asta nda bicicleta pus chiñi ya ya nduk mje ya asi pues ya ya mje nep ljamp asi para que lamjendat y mas dabau bi me ni nep lai. Y ya kjua kjuande chiñi pus ya ya kueje lai mas nep asi mas mas nep nmjing u ya mas skua lami tamen no se ru nep ya chiñi ya ru chi ya puro celular staput tamjeng ya ahi ya acuichi bale kuent juegos ya as ya lamjindat y ya y ya a veces ya nip lamjindat ya bu kuajau ya nomas xiau ya nda ru <hesitation> lamjindat nda pelota biu nik tsjep futbol mje biu campo pik ama lamjindat y <hesitation> kumu datebat mjau kabia ast bijiy kuent ma lamjindat y futbol o a veces <hesitation> pik bale ya tamjeng ya xiaung ya lami ya ya njuya no es kjuande dabau chi ya lai internet ya asta kueje nduk ya ya pus pus ya mje nep lai ya kuent ya nayiajaun ya ya chiñi niñia niñia campu kuent ya nayiajaun ya bale nep ya lai kuent nduk mje ya asta mje internet bu kiusbat pus ya nip laljidat u ya lai ya señal ya pues ya todo ya kuent ya. Nayiajaun chi ya kuent nau mang nanp nda nda njie o nda mensaje chi ya staguaan u ya kuent ya nda ni njuenp mas ya kuent ru njuande kiau ya ahorita kuent ya nduk raguayat kiyat chi ya datayat ya nduaanat nduaanat ya kajuay ljajau ljiajau ya a veces ya por mensaje o a veces ya por llamada ya kueje stauajaunbat pik laup meju u pik te ndu nkjuande nduaanat bajaudat nip nenat pues eso es lo que mas kueje mas mjau kuent chiñi ya dere ganu ya lai ya pus si ya nau neng ya statsjek no pues que kiau nip laiaautk o igual njuande kiau ya tsaui nda llamada kajuay no pues que no estoy bien orita manesi mal manesi asi y no y pues mas mas dabau pus bi kueje todo nau mang ma nalejeng ma gae nda llamada o pos tiene que kuent nda lai kueje lai pues asi llamada porque kiua ripi nip lami.